थुर्स्दय् एब मिस्ति बर। अन्ग् ने लिफे अव् मन् से <hesitation> होलिदय्, हल्फ् होलिदय् गुनन्ग् सान्। अन्ग् ने स्छूल् एब कोवे स लेअव्। अन्ग् न हल्फ् दय् एब हल्फ् च्लस्स् दय् जये मन्। थुर्स्दय् एब मिस्ति बर अव् है। <hesitation> ते अन्ग् हा होस्तेल् ए सबै खै। भे सान् अव् है सान् ओउतिन्ग् दय् जये मन्। थैनि थकै। मिस्ति बर अन्ग् ने लिफे अव् मन् से रोन्ग्त नैनि सान् बहन्दन विछिन है। भे सान् अव् है सान् द परेन्त्स् मीत् कज जये मन्। परेन्त्स्। थुर्स्दय्। कोवे ल गो होमे न मोन मन्। थैनि थकै। अन्ग् हा हन्ग् नि थकै लिये। अन्ग् से कुसिलु दिन् थुन्ग है। अन्ग् मन् दन्ग मन्। दे सान् अव् हा। मे खै पर्मेन्त्स इयो। अयो। हल्फ् च्लस्स् दय् नै खै। अन्गेर्। मुजब् लुन्ग।